Ñy asany <shushes> ñy tsofa elekitiriky aminy ñy fanampahan-kazo moa. <shushes> ñy heriny môtera aminy ñy tsofa mahatonga ñy fahatampahany ñy hazo; <shushes> ñy fifindrany ñy heriny bakaminy ñy tsofa elekitiriky mandeha aminy ñy hazo tampahy; <shushes> ñy fahatampahany hazo nohony ñy hery zay; <shushes> ñy fañodiha ñy hazo potipotiky.